ʻO ka wā kalikimaka kaʻu punahele. He anilā huʻihuʻi kō ke kalikimaka a hoʻomanaʻo wau i ke komo ʻana i ka lole mehana a me ka inu ʻana i ke kokoleka. Aloha wau i ka makana aku makana mai a me ka hanau ʻia ʻana o Iesū.